Turkia pegua reta jaeko oyapo reta ayuno musulmanes reta rami jei supe reta rami va no, jokgüi jaikue rupi eith alfir jei supereta va jokgüi iyarete reta mbuapi ara iyarete reta jare y jetara reta ndie jare opaete vae vae jaereta ome ipuere vaera jokpe vae je va joureta